אלחקיקה כנשרב בין ליטר ונסף חתא זוג ליטר דיאל אלמא פי אנהאר יעני חוואלי עשרא או ארבעה עשר פי אסימאנה כנחاول נכון מולתזם בהאדי אלכמיה באש נבקא מרכז ואלרטובה מזיאן חצוסן פי אליאם לי תכון פיהא חרארה כנכון אנה אסלאן כנמארס ריאצ'ה.